दूतरोज्जुकार बारू पॉष्टिक हार रोहेने। तेरे बार पनीरने ये सब रोहेने तेरे रोहेने काई आपका स्वा भीन न दूत रोहेने गानकार न दूत रोहेने अलग अलग प्रकार न जानवर न <hesitation> अलग अलग प्रकार न दूत रोहें। पुंछी सूप पॉष्टिक रोहेने। आपका जे खाने मेंने सेहतना भी चीवार रोहेने। हर दूत न स्वाद एक जैसे रोहे गानका दूत सबसे बदू पॉष्टिक रोहे।